Ny kolotsaina zapone indray an, iry zareo an tia miasa. Tena tia miasa be ary tia disiplinina izany hoe tia manaraka rafitra, tia manaraka fitsipika ry zareo an, tsy tia zavatra mivoamboana amin'ny tokony ho izy. Dia izay izany no tena mampiavaka ny kolotsaina zapone. Ankoatr'izay an, dia tia sarimiaina be koa ry zareo an, ary iny an dia aparitany mihitsy erak'izao tontolo izao mba ho fantatry ny rehetra ny atao hoe manga na sarimiaina vita zapone izany.